An̈ao koa fa an̈adio la fenetra, vitira àby ren̈y zen̈y azon̈ao mampiasa la gazety, gazety madio kà izy amin̈io fa tsy kilakila gazety àby io, fôran̈ao amin̈'in̈y izy, fôran̈ao tsihelihely ambadika ambadika amizay izy bôka madio tsara be, tsy mampiasa ran̈o tsy vôtery mampiasa ran̈o an̈ao zen̈y fa madio edy.